لأ ما بعرف أيش المكونات الرئيسية للسيارة بدقة وبتمعن وهي الشغلات لأني ماني خبيرة بالسيارات لكن أتوقع أنه فيها هي التانك حج البنزين البطارية الموتور ال- ال- مابعرف دبرياج هالشغلات.